Mehhigo kultuur um mu jaos jälki innekõgõ vannu indiaani rahvidõ kultuur. Et tuu hispaaniakiilne kultuur, miä sääl um, noh, tuu um sääne vahtsõmb asi, a vanaq kultuuriq ummaq iks sääl hoobis tuu maiadõ kultuuri ja tõisi indiaani rahvidõ kultuur. Tuu um tuu peris. Tuu valgidõ inemiisi kultuur sääl pääl, noh, tuu um kõik sääne vahtsõnõ värk.